जैकेट का भी कई प्रकार छीन जान चमड़े जैकेट ,कपड़ा जैकेट ,जैंसे जैकेट ,विंड शटर चीन और भूत येन त्र हों और जीना भीतर फोम लगा रहन्दा वो भी ग्राम भूहोत हंडी